ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة. الرسالة كانت تطلب مساعدة من مكان بعيد. بدأت الصيادة رحلة طويلة عشان توصل الرسالة لشخص محتاج، في طريق مليان تحديات. خلال الرحلة، قابلت ناس ساعدوها، وعرفت عن قوة التضامن والرحمة. هالقصة تعلمنا إن أفعالنا الصغيرة ممكن تغير حياة أحد، وإن الرحمة والقلب الطيب ما لها حدود.